Maana tepɨyekɨka San Martín, eh, eh, camióntsie, tren manuyeyeikatsie tepekɨká Zapopa pai tɨ, paɨ tepɨtekɨkɨka.

ʼUuwa pɨkatixuawe, eh, takie timieme, ʼuuwa tepɨtehayeʼeriwa, eh, te... te... te... te... paapá, ʼik... ʼik... ʼik... ʼikú paapayari mɨɨkɨ te... tepayeʼeríetɨkɨka pero ʼuuwa, eh, pɨkatixuawe ʼuuwa, pɨtiumawe. Paɨ xeikɨ́a, ejem.

Hɨ, tepɨkatemate teiwari mɨtiweewie, eh, mɨɨkɨ, taweewiya rixɨ́a tepɨteʼakumaté, eh, ne nepɨtimate ʼetsiwa, ʼɨpari nemutaweewíeni nepɨyɨwe y luego kuuka nemutatsaaní nepɨyɨwe. Paɨ xeikɨ́a, ejem.

Kwiniya puxuawe, hiikɨ taʼiwaáma tepɨwatɨmaiya, mɨɨkɨ, eh, tepɨkate..., eh, heuʼeríetɨ tetekwatɨ́ kwiniya pɨtatsikuwiwiya, keʼuxa tep... tepɨkakwaʼá, mɨɨkɨ, eh, pɨtiʼuayetɨkáikaku. Paɨ xeikɨ́a.

Ne nekie nepanutɨa, eh, ʼixɨarari nepekuweewíetɨya muuwa, nepeneʼiiriki, eh, eh, ranierekaku, 'ayumieme tepɨteʼayeʼatɨwa. Paɨ xeikɨ́a.

Hu, méripaitɨ ne, ejem, ne... nepɨyɨwekai, ne... ne... ke nemɨtiuyurieni, hiikɨ rikɨ ri nepɨkayɨwe, eh, kwiniya pɨtatsikuwiwiya waʼaátɨ ʼipaɨ ʼi ʼi, eh, 'ayumieme, ejem, tepɨkayɨwawe ri. Paɨ xeikɨ́a.

Ne watsu pɨnetsinake haxu watsuyari, haɨtɨtɨ ha mayemaka, mɨɨkɨ 'ayumieme pɨnetsikunanake.

Wixáritaari memɨkaʼukuxɨriwanikɨ, eh, waɨká pɨreuyewetsé, eh, tepɨkaʼanutiyɨwawe ri tumiinikɨ, pareewiya heuyewetɨ́ payeika.

Mmm... Ne ʼinɨari nepetima, eh, mɨpaɨ, eh, neʼikuxexeiyátɨ ke mɨreukuʼutɨká, maana ʼetsiwa nepeitima ʼinɨári.

Mmm keʼuxa ʼitsaariyari ne... nepɨweewíwe, mɨɨkɨ, eh, ʼaatsí pɨkaʼuyɨne mɨɨkɨ, hakɨɨxari ta xeikɨ́a peikayení maana, eh, ta tsɨ ri pepɨtikwaʼá. Paɨ xeikɨ́a.

Mɨɨkɨ tsɨ, eh, teteʼuuximayátɨ, eh, teneyɨa, tepɨtehetimamateke ʼetsiwa tetetuátɨ ya tetenetapareewie. Mɨpaɨ xeikɨ́a.

Xiimeri ne nepɨkeekaríkai, nepɨneʼinɨaritɨ́akai, eh, xewá ʼanatineyu nepɨyemie ri, ta tsɨ ri hawái pai nepetáriyarie. Paɨ xeikɨ́a.

Takie 'uuximayátsika pumawe, wixárika ʼikuwaunétɨ ʼuuximayátsika kiekaritsíe ri pɨyuhayewa, xɨka takie xuawenike ʼuuximayátsika ʼuuwa tepuʼuuwánike.

Wixárika pɨyutaʼɨ́kitɨani kaakaɨyarita kuyeikátɨ, tiheinɨwetɨ payaní, ʼanawietɨ waʼutɨma, eh, ʼutatuunuwatɨ payaní. Paɨ xeikɨ́a.

Ne nemanukatsie naitɨ pɨrexuawe, naitɨ pɨretuiya, yekwá, haxi, keʼuxa, weuráixi mepetuiya, tixaɨ pɨkareuyewetsé.

Ne heiwa nekɨtsiɨri nepútua tumiini neheuyehɨatɨ́, kɨmaana nepetɨa nereuʼiiwamieka. Paɨ xeikɨ́a.

Kɨxauri panuxiteni, ha maana pukatuaní, eh, xeitɨkaari puyurieni, panukupɨné maana, ʼaana ke pepenatiwiwieni, ʼaana ke ri ha maana pepɨkatuaní. Paɨ xeikɨ́a.

Ne kémari nepunanai tetɨ́ata mieme, eh, nepɨkaʼuyewékai, eh, hiikɨ ne... nepunenanaíri ke ri, ʼariké ke hiikɨ ne... nepuyewe, ʼaixɨ nepɨreukupiine hiikɨ. Paɨ xeikɨ́a.

Mɨɨkɨ puyupápatutɨani, mmm, maxa xeeníu mɨɨkɨ pemɨti... pemɨtiweiyawenikɨ ʼeetsiwa ʼipaɨ, pemɨrakumaikákɨ, pemɨtiheinɨwenikɨ, mɨpaɨ.

Mɨɨkɨ tuurutsiixi wahetsie mepuʼeximekai méripai kiekátaari, eh, mɨɨkɨ wahetsíe mepɨteʼuuximayákai, muurátsixi wahetsíe, puuxúri wahetsíe, mɨpaɨ mepɨte... mepɨte'uyumiximekai. Paɨ xeikɨ́a.

Nepaapa xaweeri pɨmatekai, mɨɨkɨtsie pɨtiukayuitɨwakai, eh, pɨtitiweewikai ʼɨparíte, xiirate pɨtimatekai, paɨ pɨtiyuparewiekai. Paɨ xeikɨ́a.

Ne xewítɨ nemaré pɨtitiweewiwakai tuupiíte, ʼɨɨrɨɨ́te pɨtitiweewiwakai mɨɨkɨ, kɨmaana pɨtikumɨnékai, mɨpaɨ pɨtikuhariupanekai.

Ne nemaama pɨnetsiʼutanɨʼa hanɨiyakɨ, kɨxaurite nehatɨtɨ nepetɨa, nepekuhanɨi, nepekáwe ya neʼamietɨ, nemaama maana netsiʼutaxeiyaka kɨmana pɨnetsiʼanaherɨkaxɨ. Paɨ nepɨranuyetɨ́a.

ʼUneetsi pɨʼɨɨwiyarɨwa mmm, pehekwetɨ́, peiʼɨɨwiyatɨ, eh, ʼeeká hepa pekaʼipitɨátɨ, ʼariké ke ri pepɨtimini. Paɨ xeikɨ́a.

Taxaɨtá tepukutetɨkatei méripai tɨ, hiikɨ ri ʼaxeikɨ́a tepukutetɨka kiekari teutawauxɨaka, hiiki ri maana niuki tepexeiya ri hiikɨ, paɨ pɨtiʼane hiikɨ.

Ne nekɨpáte peukunexɨa taamámata ʼauxuwime wiyari nehexeiyatɨ, naitsarie peukunexɨa, kauka ri ʼukiratsi nenehɨɨkɨ, paɨ nepɨtiutiʼeri.

Ne neki nepɨtaweewieni, waɨká pɨtiuyɨne, ʼɨxá nemɨtihuná, haku nemɨkɨʼɨni, nemɨ... nemɨranakawɨtɨ́axɨani, maana nepɨtakiní, ʼenepɨreuteeré. Paɨ xeikɨ́a.

Ne heiwa nekie neheyaka nepeuyewe, eh, yeikaametsíe neʼika neheutihɨaka, pero kauka xeimetsíe neneyɨanékai, xaɨtsíe pɨta nepeʼatɨarie, muuwa ke ta ri nemetinuitɨ́arie nekie nepɨʼatɨarie.

Ne muxá ʼɨkariyari pɨnetsinake muhaɨtɨnitsie, mɨɨkɨ nepikakerɨma. Mɨpaɨ xeikɨ́a.

Ne nemaama nepɨtiutinanairi kémarieya, kaakaíya, xikurieya, nepɨtitinanairi, mɨpaɨ.

Ne nepaapáma mepɨnetsiʼɨhɨritaxɨ meuyuʼaitayuka kaakaɨyarita, eh, tahetsíe mieme tatuukari meheuwautɨkaitɨ́, mɨixa neputíhui 'ayumieme.

Takie waɨkawa pɨreuyewetsé. Ha xɨka xuawenike ʼaixɨ tepɨteheukutenikeyu, waɨkawa tepɨteʼuuximayákakeyu, eh, xɨka takɨxeeme tixuawenike ʼaixɨ tepɨteheukutenikeyu.

Ne nemanúkatsie waɨkawa pɨretuiya, yekwaáte, xɨmiíte, tsapuúte, eh, naitɨ pɨrexuawe, ʼaixɨ tepɨtehekutei. Mɨpaɨ xeikɨ́a.

Ne netamé panatiʼuuníxɨ ʼataxewime wiyari nehexeiyatɨ, nemaama penatiʼuunáxɨ ʼayɨwekatɨka heekwatɨ manatinenikɨ. Paɨ xeikɨ́a.

Ne teyuʼuayémawaamete nepɨwamaakákai, ʼariké ke ri, tepuyutauni, mmm, tetekukuuyetɨ, ʼaana ke ri te... teputiʼuayemarie.

Ne heiwa tiyukwaʼaame nepanukunakixɨ neheuʼiwaumieka, maana nehɨxie puyetsunáxɨ, neputíma, ʼaixɨ nepɨkarekaʼeríetɨya, xeiyá neputanautsaxɨ, maana ta ri neʼiwaáma nemɨwarukunakixɨ ʼaixɨ nepɨrekaʼerietɨya. Paɨ xeikɨ́a.

Mɨɨkɨ tseriiya mumawekaitsie, tauchíu waníu titewatɨ mɨɨkɨ maana, mɨɨkɨ mepɨteheupiitɨkatéi mɨɨkɨ, eh, teka, mɨɨkɨ maana mepikutaiyákai, mɨɨkɨ yéxɨka waníu meteʼiterɨwátɨ maana xeimieme kwauni manetɨyaní.

Ne nemaama tukaarieya mayéʼa ʼaixɨ nepɨrekaʼerietɨya, nepenekatemaawíetɨya, haitɨari paɨ mepɨkateʼuhukai, ʼariké ke ri ʼiikɨ kiekari ya ʼaneme pɨtiʼatɨa, hiikɨ ya tepɨteʼuhu hiikɨ, tukaari tepuweewíxime. Paɨ xeikɨ́a.

Takie pɨremawe, mmm, ˀayumieme tepeyekɨka tetekwaikutɨ ʼuuwa kiekaritsíe naitɨ pɨtixuawe, naitɨ pɨtituiya, takie xɨka ha hexuawenike, muuwa tepeʼuuwanikeyu. Paɨ xeikɨ́a.

Ne haxu xakɨyari pɨnetsinake, mɨɨkɨ, ah, porque ha haɨtɨtɨ maana mɨyemaka, mɨɨkɨ, maana, 'ayumieme mɨɨkɨ pɨnetsinake, maana, mɨɨkɨ, ne..., taweewíya mɨɨkɨ pɨhɨɨkɨ. Paɨ xeikɨ́a.

Ne ʼikwai pɨnetsinake nekie timieme, ʼaixɨ mɨɨkɨ pɨtiwaɨriya nekie mɨrexuawe, naakarite, kéʼuxate, keri, mɨɨkɨ ʼaixɨ pɨreuʼerieka paɨ petikwatɨ́.

Ne heiwa yeʼɨ́ neputaaráxɨ neʼanutiharénike, nepɨkaʼima, nepixuawáxɨ, ʼariké ke nepunetiheiweri. Paɨ xeikɨ́a.

Ne neteukari pɨtiutakwiinixɨ, kwiiniya pikuwi, eh, eh, haiyá peukunexɨa, eh, yumuʼutsíe, maana ya puyɨ, pɨratɨmai.

Ne heiwa kɨtsiuri nepumikie, ʼaixɨ nepɨrekaʼerietɨya, nepekawaɨrétɨya, nemikutɨneni mɨixa wiyaari. Paɨ xeikɨ́a.

Waɨríyarika ʼuuximayátsika pukaxeiya teiwaritɨ́a, eh, xapáte pɨtiyukuʼíwawa, ʼɨ́kiyate, mɨɨkɨ ʼaana ke ri, eh, ʼaana ʼuuximayátsika pepɨxatɨ́arieni, pepɨtitaʼiiwa.

Ne neteukari pɨnetsiʼukahauxi mɨpaɨ waníu tiuheinɨka, tiutahɨawarieka, ˀayumieme Xaureme pɨnetiuterɨwáxɨ, waníu nemɨkatikuuyenikɨ waníu, ʼaixɨ nereuʼeríetɨ nemuyeikanikɨ.

Ne nemuʼú mɨnetsiʼutakukwine nehekaweyu, ˀaimieme ne nepɨtitakwine, ˀaimieme pɨnetsiʼukukwineni nemuʼú.

Ne nekémari nepɨtiuyenanetɨyeika ʼeena ʼetsiwa mɨtikaʼɨɨrikɨ, witáte, maata, mɨɨkɨ takémari mɨkareuyewautsenikɨ, ʼaixɨ temɨtetaheekɨ́akakɨ, mɨpaɨ.

Ne heiwa netiutakwineka nepuneʼuayema ʼuxukikɨ, ʼɨyuurikɨ, mɨɨkɨkɨ nepanayewe, ʼaixɨ nepɨkareuʼeríekai, nemuʼú pɨnetsiʼukukwinekai, nehɨyaátɨ, neʼutaheewatɨ, mɨɨkɨkɨ heeríe nepane.

Ne netaakwá pewe tihauxiname, maana tepɨtehetihauxina, maana taakwá, maana péwe.

Ne nawá nepanuʼi ʼiitsɨkáte kiekátaari menetsiʼutaʼinieku, eh, hayumieme muuwa nepekuyeixɨa, nepɨrekupareewi. Mɨpaɨ xeikɨ́a.

Ne xewítɨ tikuxatame nepuʼeni yukiekaritsie waníu naitɨ mɨtixuawenikɨ, 'ayumieme ne nepɨkahetɨmaiyawe.

Ne heiwa netikwaniké teiwari ʼuna nepekuwawiri ʼaixɨ raʼaneme netikwanike, mɨpaɨ.

Ne xɨka tumiini neʼuyemananike neki neputaʼaitáwekaku ʼaixɨ temɨteheukutenikɨ, mɨpaɨ.

Méripai tɨ mepɨteʼɨɨxákai kwarɨpá, haxi, haxɨri, mɨpaɨ mepɨteʼuhukai ʼemɨreuteerékɨ. Paɨ xeikɨ́a.

Mɨɨkɨ ʼukaratsi pɨʼɨɨwiyarɨwa peʼiʼeekwatɨ, peʼikaʼɨɨyátɨ, peʼiʼɨɨwíyatɨ, perenukamikwatɨ, mɨpaɨ pɨtiʼɨɨwiyarɨwa, mɨpaɨ.

Ne heiwa huyetá nepukeiya neheuʼiwaatámieka, maana nepɨkatéi yeuta, teerɨka pɨnetsiʼukei, ʼuxaʼarieka ke ri nepetɨa, ya neʼanétɨ, maana ke ri nepanayewe kiepa. Paɨ xeikɨ́a.

Méripai tɨ kiekátaari muxá ʼɨkariyari mepɨweewíekai, kamixayari memɨteweewíekai, ʼaana mɨɨkɨ mepɨteʼanakapitɨkatéi, paɨ mepɨʼánenekai ʼaana. Mɨpaɨ.

Méripai kiekátaari ʼaixɨ mepɨteʼuhukai, ʼaana tepɨtaʼiwaatákai. Hiikɨ ri paɨ mepɨkateʼuhu. Mɨpaɨ ri tepɨkayɨa hiikɨ. Paɨ xeikɨ́a.

Ne heiwa nepanuʼi tukaari teweewíetɨ maana takie ʼaixɨ teteheuʼeríetɨ temuʼuuwanikɨ, 'ayumieme maana nepanuʼi.

Hiikɨ tɨɨrí memɨxuawe mepɨkaniuwawe, eh, yuniukikɨ mepɨkaʼimate, ne kwi nepɨwarahɨawiwe, kwi mepɨteyuxexeiyá xeikɨ́a, mepɨkaheitiʼenietɨkɨka.

Mɨɨkɨ méripai tɨ tumiini mumawekaitsie mɨpaɨ mepɨteyuparewíekai, meuʼuuwátɨ kiekaritsie, waɨríyarika mepuʼuuwákai meteyupatsiríetɨ, mɨpaɨ mepɨteyumikwakai.

Ne waɨkawa pɨnetsinake ʼeena nemayéka porque, naitɨ mɨtixuawe, naitɨ mɨtituiya, ˀayumieme maana, mɨixa ri maana nepɨyéka.

Mɨɨkɨ nepaapa pɨneutiutiʼɨkitɨa wátsiya, ke mɨtiwátsitɨre, ke mɨtiweewiwa ʼɨpari, mɨɨkɨ pɨnetiutiʼɨkitɨa nemɨtimaatenikɨ ta waníu ne, mɨpaɨ.

ʼAana tepititɨkɨkaɨ, ha hakeewa mexuawe, eh, waɨká meuyewetsenítsie, tepititɨkɨkai puuxúri wahetsíe, tepiʼatɨwakai maana, eh, mɨixa temakaʼiyuniwanikɨ teʼiharétɨ.

Méripai tɨ tihaɨtɨriyaame pumawekai, hiikɨ ri pɨxuawe, muuwa pemɨtiʼatiʼɨnieni pɨyɨwe, tihaɨtɨme pemɨtikwaká, pepɨtiʼaxeeriríeka, hiikɨ naitɨ pɨtixuawe.

Ne méripai tɨ nepɨtikuʼeriwákai nepɨtinetaʼɨ́kitɨanikekai, pero nepɨkaʼuyɨwekaxɨa, maana nepaapa tumiini pɨkaʼuyemanakai, 'ayumieme ri nepɨkatiunetaʼɨ́kitɨa. Mɨpaɨ xeikɨ́a.

Ne maana pɨkanetsiʼunakixɨ, ʼeena nepukatei, Zapopan meteʼuterɨwátɨ, naitɨ pɨkatixuawékai, eh, kwinie pɨrayeʼatɨkatéi, hayumieme pɨkanetsiʼunakixɨ.

Ne maana Tonalá nepɨkahetaʼaxe, tenaweméte mepɨkahetixuxuawere, 'ayumieme maana nepɨkahetaʼaxe. Mɨpaɨ xeikɨ́a.

Mɨɨkɨ teyuʼɨ́kitɨwaamete mepuʼaxɨa, kename heuyewekái, eh, 'ayumieme maana tepɨyetuiya, temɨtetaʼɨ́kitɨakakɨ waníu ʼipaɨ, takiekari pɨreuyewekái waníu.

Ne heiwa ku nepuxei huyetá neʼumietɨ, maana pukatéi, neheumayamieka, ne nepími, nekɨpáte nehaxitexɨaka nepenukamí mɨka netsiheuweiyarɨmenikɨ. Paɨ xeikɨ́a.

Ne ʼuuximayátsika pɨnetsinake, neputiwata ʼikú nemukaxexeiyanikɨ, paɨ nemɨtinemikwanikɨ, waɨkawa ʼikú nemexeiyanikɨ, mɨpaɨ.

Ne heiwa meteʼuyuatɨkaime nepɨwaruxei, eh, neheutahaka, muuwa paɨ pɨtiyɨanékai, pɨtiyúkwinekai muuwa, ne nepɨranuyemie waʼaatɨ, ˀayumieme neʼutimaaka nepɨwayetɨa.

Ne heiwa kieta nehanuyaka ne pɨnetsihenakixɨ, muuwa ʼaixɨ mepɨteʼuuximayákai, muuwa ʼaixɨ mepɨteyuparewiekai kiekátaari, mɨpaɨ.